Sabul, nshe̱l yṵṵ bṵti̱, ni̱bi̱ nyṵṵshi̱ mbṵti̱ di̱shi̱n. Sabul ni̱bi̱ to̱ shi̱ nkada, ni̱bi̱ wani̱ to kada di̱shi̱n. Sabul, ni̱bi̱ maa naki̱n nai̱ na sabul, na mṵ nyaa mu nyṵṵ bṵti̱ le̱ mo̱ mṵ nyṵṵ bṵti̱ na sabul, na mu̱ mmaa ke̱e̱shi̱ naki̱n ne̱ bo̱o̱re̱ ka mu̱ di̱ mmaa mfeshi, ka mṵ mmaa ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r di̱, ni̱bi̱ we̱ lamshi̱ mṵ maa naki̱n na sabul mṵ nyi̱rṵm kwe̱e̱ke̱. Ka mṵ nyang a ndiilo di̱, a ko̱du̱ mu̱ nyaa diilo mṵ nsawe̱ bṵti̱ e̱ ni̱bi̱ we̱ lamshi̱ mṵṵ maa naki̱n na sabul mṵ nyi̱rṵm kwe̱e̱ke di̱shi̱n. Sabul di̱shi̱ cekke le didi a ti̱ye̱ bṵti̱l di̱re̱ na kada mammade̱, na kwe̱e̱ke̱ kar dai naki̱n wṵ mu̱ maa de̱, ka mṵ ncer mṵ yang a nke̱e̱shi̱ fiye, kaa yaarṵme̱ ko̱ ni̱bi̱ maashi̱ na bṵtti̱n o̱ ni̱bi̱ wani̱ kiyekel ke̱e̱di̱ cewa na mṵ di̱ nsawe̱ bṵti̱ di̱ na mṵ yang dakṵm she̱l- dangme̱ di̱, nyi̱r kwe̱e̱ke̱l mo̱ na sabul, ka mṵ mmaa nte̱e̱, mu̱ maa nte̱e̱ di̱. Ko ka nnaki̱n ne̱ lo̱o̱, ka nnaki̱n ne bo̱o̱re̱ ka̱ nnaki̱n ne̱ fii naki̱n ne̱ mo̱, ka nnaki̱n nẹ tẹe̱ mṵ mmaa de̱ di̱, ni̱bi̱ we̱ lamshi̱ dai mṵ na nyi̱r kwe̱e̱ke̱l mo̱ na sabul. Nyi̱rke̱l kweeko̱ yang cekkel mo̱ ke̱e̱shi̱ tṵṵ yang yo̱o̱ke̱l bo̱ro̱ bṵti̱ e̱. Sabul ntṵṵ ni̱bi̱ maa naki̱n di̱shi̱n kwad e̱. Sabul ko̱dd ka mṵ ndakṵm nshe̱l--dangme̱ di̱, mṵ nyi̱r na sabul. Ka nkadal mo̱ mmaa didi di̱ mu̱ nyi̱r na sabul, ko̱ mṵ mmaa ndidi mṵ yang yṵṵ bṵti̱ di̱, mṵ nyṵu̱ na sabul. To̱ kar naki̱n wu ni̱bi̱ maashi̱ kwad e̱, ni̱bi̱ we̱ lamshi̱ mṵ maa naki̱n na sabul sabo na <hesitation> nyi̱ye̱ke̱le̱ kwangdi̱ le̱ ti̱ye̱ bṵti̱, ka kwe̱e̱ke̱ ka sholil mo̱, ka fii daam ne̱ mo̱, ka nte̱e̱ di̱, wo̱ro̱ kar ni̱bi̱ maa naki̱n na sabul. Adure nangshi̱, sabo na faake̱le̱ lafiyal ti̱yẹ bu̱ti̱. Wṵko̱ di̱shi̱ be̱e̱ ke̱e̱di̱ be̱e̱le̱ a be̱e̱ tṵṵ mi̱ yang mwi̱i̱ kiyeshi adure sabul e